Pues ja ka'ayundo in cuarto kueendo pintura sea de aceite ja o agua ja tniindo tee daake'endo la'a ndiute ndi'i cubeta tee ka disolverndo ja tnindo in palo in yuutniu tee daake'endo ja ka disolverndo ja tee jakuva'a ja du'aa daava'ando tee jande'eku tniindoxi dii in broche tedaake'endo cada pintarndo ku paredndo o aceite tiuku daake'endo tiner nyuuka tee cada disolverndoxi tiuku altanto ja kaatniiñuundo te jiaa ka pintarndo ku ve'endo adee lado ka pintardo tiuku.